سهل مرة جيب كاسة من الرز، غسلها كويس وفجدر حار على النار. حط ملعجة من الزيت، خلي النار تكون متوسط، في البداية، <hesitation> حط الرز جلب كويس لمدة دجيجة على الأقل، بعدين حط كاستين من المويه المغلية مع ملعجة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة، بعدين وطي النار لمدة ربع ساعة أو عشرين دجيجة، وبعدها خلاص بيكون جاهز معاك، هاي المدة تكون مناسبة ولا تكثر عن كده.